Ntantu appena arrivu nta na città chi nun canusciu la prima cosa chi fazzu è pigghiari na guida pi aviri tutti li nfurmazioni possibili pi circulari 'n tranquillità. Solitamenti nta la guida ci sunnu puru l'orari di li mezzi pubblici e macari li costi di li biglietti. La guida accussì addiventa na speci di vancelu pi lu viaggiaturi.